والله يعني هالشي حيل فكرت بيه شوية صعب يعني بس اعتقد انه المصير هو القدر الي يحدده يعني مثلا اذا واحد ظل يحاول ويحاول ويحاول انه يلكي شغل وما ظل مكان ما دور وما ظل مكان ما راح وانطى السي في وبالاخير ما تصير يعني ميلكي شغل فباعتقادي انه المصير يحدده القدر مو انه الانسان لان انته تظل تتعب تظل تتعب وتاليها انه ماكو نتيجة فأعتقد انه المصير يحدده القدر يعني انه رب العالمين هو الي بيده مصيرنا